إى طبعا شغلة مهمة إنك تتابع الأخبار ، ااا- ودايماً تكون على تواصل مع العالم الخارجى ، <hesitation> مميزاته إنه إنت على دراية واش راح يصير حولك ، مانك جالس هكذا ومنك بتعرف أى شى ، عيوبه إنه لو صار شى مانو بعاجبك اا- ما فيك إنك تغيره ، إنه ما عندك القدرة لهذا الشى.